<noise> jadi nako ma cara woma wokala nanga baju de nanga calana manege pertama tama ngone harus wa tongomu osi nanga baju ifafaja calana ifafaja aje huku wosnoa bokol uku de aje wosgisara ma akere maakere manege wokiaka lo manege ma sabong wasi osi wosnoa wa wa kopolasi ma akere aje wo guse oli ma akere karna dioa so to temo wa kopolasi ma akere ma faja faja manege wa kopolasi aje akere wosnoali de aje huku ma rinso supaya nanga baju lebi i <hesitation> tebini na wosnoaka ma rinso aje wo wa bundur nako calana manege wa bundur nako baju manege kawa kucak uku nako uwa nanga wo mo wo modongo nanga baju i kia irusak manege kawo kucak dika de rinso nako calana manege wa bundur karna ena taiti ifaja bukang na setela wa bundur oka manege wa kia wa mami wa mami oka mamoi ma sinoto sampe magange ino a manege magange ino kan itebinoka nako wo wamami oka bolotoka de kaje wa woere a sokomanege ena nako woma wokala okia baju de calana.